ما اللغة الأجنبية التي تتمنى لو كنت تتحدث بها؟ ولماذا؟ أتمنى أتعلم الإسبانية عشان تكون لغة حلوة وسهلة وتعرفني على ثقافات جديدة تقدر تسافر بها لدول مثل إسبانيا وأمريكا الجنوبية وتتعامل مع الناس بكل سهولة تفتح لك فرص كثير في السفر والشغل